<hesitation> العلاقة بينهما <hesitation> توازن، لان الحب <hesitation> هو كثير من الناس يحبون، لكن الاحترام قيم انسانية. يمسل الاحترام تقدير الاخرين وحقوقهم ويعتبر اساس العلاقات الصحية <hesitation> ولكن العلاقة بينهما احترام الرأي، اي جاد الحلول يتطلب ايضا احترام وجهات نظر الاخرين مما يمكن ان يؤدي الى نتائج اكثر فعالية.